einn af hápunktum listahátíðar er upplestrar og þættinum er þá lokið í kvöld þetta er síðasti

hefur aftur göngu sína í haust hafið það gott í sumar veriði sæl